एबे बिदेशमा एस्करे कस्के जाएके कहबाही जौत सुरुमा त उ देशवक मन्सावा कस्नुक बणइ । डौल बणइ हैने डौल बणइ । उ देशवक मन्सावा एबे देउनकही कथी खेसइ । कस्नुक खाना पवेसइ उ देस्शवमा । उ जम्मे बुझे पर्लाई ना । एबे उ छणके देउनकही तोर एबे उ देशवक बयार पानी कसनुक बणइ नाही । ओहवा जाण बणइ कि ठन्ढा हसइ कि नाजुन गरम हसइ । एबे जाए खुनिय त हमरा एबे उहे किसिमक लुगा फेरी लजए पर्लाई न । खा ठन्डा हतइ त एबे मठगर मठगर लुगा सबह लजाए पर्लाई । अ गरम हतइ त पातिर पातिर गन्जी झोलिय सबह लजाए पर्लाई नाही । एबे उ ठउरावा कस्नुक खलक बणिय उहे अनुसार्से हमरा यापन लुगा सबह लजाए सकबाहु नाही । एबे ओहवा खान कसनुक पवेसइ । एबे वहाँवा जाके सङहाती कस्नुक बनवके । उ देशवक मन्सावा कस्नुक हसइ डौल बणइकी बाउर बणइ नाजुन । उ जम्मै बुझ बाझके एबे जाए पर्लाई नाही । एबे उ ठौरावमा नाउ त एस्करे जाए एबे उ ठौरावक बारेमा पहिनही से जम्मै बुझ बाझके जेबहु । हसे तही त उ ठौरावक बारेमा घुमे पौबाहु नाही घुमे उमे सक्बाहु ओहवा । एबे कस्नुक कस्नुक ठौरा घुमना बणइ कथी कथी चलाल बणइ उ देशवमा उ सबह जाममे बुझ बाझके जेबहु तबन सजिलो हसइ ।